إذا تعذر عليك الإتصال بالانترنت عندك أول حاجه تعملها تأكد أنو الموديم شاعل شوف هاذوك لومبيت إذا راهم مضويين و لا لاء ، كتلقى كل شي راه نورمال تجرب تطفي و تعاود تشعل المويدم باش يعمل الميساجور، و إذا المشكله مازالت تأكد من أنو الكابلات راهي راكبه مليح و مافيهاش قطع، تنجم زادا تجرب تشوف الإعدادات نتع الشبكه عندك في الجهاز نتاعك بلاك فما حاجه تبدلت بالغلط.